געפין אויס אז איך האב געווינען די לאטארי וואלט איך קודם געווען זייער פארפרוירן. און נאך דעם וואלט איך נישט געקענט באשליסן צו איך זאל זיין פרייליך צו טרויעריג. ווייל מ'זאגט, צו סאך געלט ברענגט נישט קיין שמחה, נאר ענדערש די ענדערע, אם, טרויער. אבער וואס כ'וואלט יא געטון, כ'וואלט עס אוועקגעלייגט פאר אינוועסטמענט, אינוועסטעד ערגעץ, אינוועסטירט ערגעץ.